اكبر مشكلة تواجه العالم او البيئة اليوم هي التغير المناخي الامور صايرة تتدهور والجو صار غريب الامطار تزداد في اماكن وتقل في اماكن ثانية وهذا يؤثر على الزراعة والمياه كمان كوكبنا يعاني من التلوث والمخاطر اللي جالسة تواجه الحياة البحرية والبرية وهذا الشي يحتاج تفاعل سريع من الدول